الوظائف اللي تتطلب مهارات ميكانيكية دقيقة, أو صبر مع الاجهزة بالذات لأنها كتير معقدة, كتير متعبة, التصليح أو البرمجة, وهذي السوالف يعني هي اللي انا بحس إني مستحيل اظبطها, يعني مش جوي, مش تخصصي, وما أحبها.